I ya mina apu mi tomkiri me bu si bakam boho boko bu, wana toruku me krikri bra mono ko ane wana dumo mie ayi bra menji bra ye fibra anni gba goye goye am krikn fam wire beye, mi tomkri si multe mapu bou gbori dumo lasa ani otori karma yi wire be ingibo ibranga mute idumo kon kuma, kinai ibi duma kan kuma kini be wa mu noso iya mi tno me tubo mi tuo mi tuo me iyo mo mbo weni beba munoso owu dabopakritiba tuo inbo weni bewa, adugom mie gloosima a dunes ane a gwain beye kuma si malte bomi bai maute tombo iyibo so mimic ke gote oko bai beye mokal mi tonkiri <hesitation> kon simi se me ke <hesitation> sibi daweé be apuma igbigi ke wana piriba wana sibi dapu piriba munoso obo kebo ámà bio simé be apu pri imbo kruma bebis aha kaka tomi multe inte ina pro wise bre igbig, ini gbigi me fi wenii bo wana lai wai saki iweir wanima si̱n ba muno so̱ wani ma igoin apu. Igbigi me i ani gba goye goye fi fom te ane me miete mapu baru mate gbon damo lasa a si na bu bala bala na bu belibeli na milte mapu bai une te gbon chimo hoava, mapu gote gbir chime thoa a be ye owu si̱. Iminabo ye so yoki te ke luye bu krama wate dokie, emmina bo faye so̱ i okite ke enye bu trama wa te dokie mmabs saki minabo bate me tomkri saki tuo bate anari, ingiwo be tomari dawo saka minabo bate be tomkiri bu ane boka me bo wa sinie te angai beye indé iyeri iyi wire be tno mbo kwas be kinso yen ingiwo we ongono legisime wa, layer megilor tuo and mbasi wenii te tus me oki bawa te dokse mu diri horiba etno me sum te ke yeri ma wengi wman yer ingen gen lyer dawa be ingerigen sun be tomkri bu dabo bichumo konte i awoma ande wa angar beye. Ane miete ma pu bai inete gooi dumo kua-a mi tom-ari me bu, ke gute oko ban be ye ayen iyeri tu ma ans ibi durus ane intron bange yen datbo menos furne ba din dabo myo sura bin meni menji ãmã me bu meryi ama da éré da wa saki tno me iyi wiré be tno me tobra miete nyeni ma idumo konba, iyeri mgibo idi isibi igbigi gbete te i idibe ana anga idi be meni koinama ke so jeain anga mu. Iyeri meni din saki ba i a woma te oke iora sua wisé be a woma so̱ ba meni sati so jeim anga mu ba meni me te mu anju me bu se fiba se̱ fi me miete etuo nina obai umete gioi duumo kon bia because itno me <hesitation> se fi me belema bebe inbo mete ani dumo me hou bia ane me gote mapar bar imate mi tom-me bu boi drumo hoay because angi yeye so̱ i tuo weni ibeba meno so̱ yeri ingi i konar be chimo me a inete i kon berdrunis me konbia kri ame da apu owu si te wani ingia pu me na min a me na apu ma na emi be sigote anifori muma nyi wire be tuo imbo paka te amina mieai mie be anga be ane ike gbola wariye tuo mi tuo me inyi mo mbo weni be wa munoso̱ digi me tuo me owu mie pem be bo tuo ani saki to mi weni be wa digi ara ingi nimi lamamo nie a ingi so adumo na ina sine bra mie angi so din nimi bon kuona oyibo amabo omapu sumire te asr fana eti munoso (unintelligitble) osibo tuo me abi mie wa te so a dini the taro me kom ba, diri me ke tno me korite tuo me bai anate ingebo me dumo kon bia ane me eresi wa dugo te ke tomi me ḡba goye goye priè mu no so. Ye wa wana duma dima tamuno ke ekwen bime te wa me te mu agba pu ma kon te wa nai be dumo ye wana duno dima te ime ek wen ku-ma wa meni ani nate ke mala na oje bu sute tomi weni gbola mina apu ma pu ma owu mina pu mo, mibo na mina apu owu mina pu mo ani saki anr meni dein ke bo wana oju bu su te me ton kini mue bu wa bai dein ya-mapu bai mate gooidimo koa-a kuma weni si̱ bebe mapu koi bi dumo me mapu bai mate glori chimo koa glootibo ubiba glootibo si̱ ba be tomkiri ane motru nu mo bo wani ma na-a wana wa ani weni angai be ye tigote oko mie own ekwensu tomkin ane wa angai beye aue me evesi mapu i bai inate gooi humo troa-a kuma wa piti opu lamuno ogena bai wiunoso opa bta sua pri, wana si̱ worigo wana pri te wana awome wana abi chumo me erite mu janga bo ani kon. Wana ausema wana mie ayi iyen ke kon faiye be ye erite mu ku mu jonga kon kruma. in meni gbola mie me tuo tuo mo kuma sibu wana aweme buitomi wana nimi ma mennoso yen own wie pem be tno ibi bu tomi wana nimi te ogina be boma me oki.